E chi l'à mai piggiâ 'na machina a noezzo à l'estero? Mi no eh? Sò assæ mi comme se piggia unna macchia à noezzo à l'estero eh se faiâ comme se fa chì eh eh ghe veu tutta che o sacce comme se fa chì a piggiâ 'na machina a noezzo. Sò assæ.